Mi waɗa heɓde moƴƴaare ngal e dow social media ngal e ɗiɗo, njangude njamaaji ngal toownde neɗɗo ngal ngam njiddaade ngal. Social media ngal njiddaade njam ngam ɗum waɗa miɗo waɗata waawde njiddaade ngal ngal.